طبعا التعليم مهم جدا أهم شيء هو التعليم لأنه يفتحلك كل أبواب الفرص يساعد إنك تتطور، تتعلم مهارات جديدة، تكون يعني أكثر وعي بالمجتمع والعالم تجدر تأخذ قراراتك بنفسك التعليم هو الأساس يعني عشان نبني مجتمع ناجح لازم إنه يكون التعليم ناجح بهذه الدولة يكون التعليم جيد